Dongo ndu utoo mo, a fŧafñe, fŧafñe bgí ge ndi bjuli mdaŋ a bgúudna antimbi. Bjul ma bgaani, umadawi deema uu ttin sów wi, unteeg teegni hala ma uteegni. Fgadu añaanna antimbi, fgadu a bunti bgúudna antimbi. Yaa gwili goli gíw ge tów, gí gima húrin yaa nŋaata a liitidi ma, mbolo wi ma béedi nyaa bo he wi ma madan habi antimbi. Binyaawi migirob, dong wembe, ndu ugí ngi fŧafñe umada habi wee ma. Ndi gwili giindi ma lor, ndu ugaadi fŧafñe, ndu udagagi, gwili giindi ma gii tti mada ñaana. Wée tínga fŧafñi gíti ngi wil, han booli wiindi unwosagi, ndu uti jéded mo, fŧafñi fana, mbolo wina boli wembe wii ttin ñaani njali ma ujanga ñaana. Yaa wee tínga fŧafñi fe, fgí ngi ndaani, ngi bjul, ndi nyaa mo bjul mbolo bigolla nge húr wi ma gíni bjul. Mee ndi utúmfi a giladni gsaant folla we weeti fgí ngi nafa, wee bijaa ma yaa bjul.